Ñy raha raiky nisy taminy ñy tantarany ôsitiraly: ñy filirany vahiny Erôpeanina voalohany taminy tao valo amby valopolo fitonjato no ñ'arivo, bak'angileter'añy rozy nanday sambo, ferisitafity ñ'añarany, nanomboky tamin'io fanjanahantany tan'ôsitiraly, taminy ñy daty enin'amby roapolo janoary valo amby valopolo fitonjato no ñ'arivo, <shushes> niboaky bak'isidinekôvy añy sambony, nitariky ñy kolisita britanike mpanday ñy pivarotena.